أٌقدم هواية عندي هي الـ قراءة الكتب، المطالعة يعني. <hesitation> أول كتاب بديته كان الـ الأستاذ نتاعنا لي كان يقريني فرونسي هو لي شجّعنا باش نـ نبداو نقراو. قالنا بلي اختارو أي كتاب و لازم الحصة الجابة تجو تـ <hesitation> تهدرولي عليه، و طبعا كان <hesitation> فرض علينا أن، تسمالا عطانا واجب منزلي، فرض علينا أننا نبداو نتعلموه. و <hesitation> تما من تما بدات رحلتي مع الكتب <hesitation> عجبني بزاف و و ما حبستش.